ड्रम्स वाजवपाच्या शारीरिक स्वरूपाक लागत एक वेगळोच आनंद माणसांक घेवक मेळता। हाळीच्या संशोधनान सुद्धा दिसन येता कि ड्रम्स वाजयले झाल्यार रोग प्रतिकारक शक्ती वाढता आनी आमचे जे मानातले आघात असतात तेइसरांक मदद सुद्धा जाता, ड्रम्स वाजयल्यार चिंता, दुख्ख, थकवो, आनी स्वताच्या वागणुकीचेर सुद्धा बरो परिणाम जाता।